أحدث مغامرة قومت بيها هي <hesitation> مشيت لبلاصة ما نعرفهاش، البلاصة هاذيا يعني عجبتني على اللخر، مشيت لها مع أصحابي، نحب إني نكتشف بلايص ما نعرفهمش بلايص اول مرة نزورهم، <hesitation> نكتشفهم، نعدي فيهم وقت، هاذيك من أعز الخبرات، والا من أعز التجارب اللى نمر بيها، واللي يمر بيها أى إنسان.